De lafa an-tegna zany mitady asa de laha miady varotry am'zay iha, voalohany aloha jerenao hoe diplaoma ananako ty va mifagnaraka <noise> amin'ny asa ho ataoko io sa ambony noho ny asa ho ataoko io de eo zany aho tokony miady varotry laha am'zao fahaizako zao aloha tsy tokony ho zao mihitsy karamako ambonimbony noho zao de jerenao koa zany gn'amaroany asa, laha maro asa igny de tokony zao zany no karamanao satria regny koa presque mitady olo reo lafa asa igny maro tsy de mpanao.